Káancáti náfá bël, náfá bël uwel káancátëná. Iten bëloŋ bakáaţ këgarëna kul been ambá am cátëná bul been, cúun náfá káancáti. Bayënt kak já bu cátëná má bakáaţ kay garan bá aruka cátëná uwel, cúun náfá káancáti. Njákëlin icáti yi joon cúun gáranti. Imënţ yun já bufeej këëfeej bumul, buruka feej yul kabá. Á yi ndank yi ţí iyooj, icak cúun gáranti.